To, masəə huɗanə a kɨrə nzachi morin, nzachi jam. A mɨ nza jam masətə monin ka fuɗɗɨkɨn, to lallai <hesitation> sə tsappə nii a sɨkə raguwa mɨndən. Ma nzachi ko no ka kala mwakɨn dɨ mii ko wo ka kak mwakɨn dɨ lni. Achi mɨndən a sɨkə vɨra ko a sɨkə anguwa, ko ka ha lənən damuwa nii. Ndagən ma mɨndən, macha nza kush haləngən, amma kushe kuunəngən bo a ndaacha nzan hiya kan kɨrəgu tsu ka gə shiye nəə tɨchi tichi shadda, tɨchi kɨrta a humwa. Nzau kush ka nzakɨn ka su’wana sawa. Musamman morin sən bwandɨvən ndagəkin sosai. Ndagən hɨmɨna ustadɨ ko da a sɨkə hoɗə nii ko da dɨma nii ri kɨrəgu, hiya nz’a mɨndə nii ndɨ su’wana ɓari. Hiya suwana ɓarin, hiya munnye shiye ganuu-gamɨn. Tasə maa nə’ə nza masə’ə huɗachi ndama suwana mɨndən nə’ə sə bɨrəmə nii a sɨkə. To gefə madin tsu, madin sən bwandɨvən nda gəkin ka ndɨɗa palwa. Ndagən hɨmɨna ustadɨ ɓwandɨvən ka ndɨɗa palwa dɨwoɗa ko nda uji, ko nda təwohi, ko nda masəni, hɨmmɨna ustadɨ hɨmɨna nza jam. Nzachi jam hɨchi pɨti ka nzachi mindən a sɨkə. Ko mu gaa achi tii nza jam nda ɓari ma gɨnakungu nzachi jam nda ɓari, gɨnakungu ɓari nii. Hɨchi nji gɨnakungu a sɨkə vɨdichi ndagən hɨn ka və shawara ka madin nda morin, palwa madin nda morin dɨggba mamɨna ələ rugwa nzakɨn jam nda sawa. Ko ndɨɗa palwa hɨmɨra ələ nzakɨm jam. A mɨ nza jam nə’ə kɨchi nji sə bɨrəbɨrəmən a sɨkə nzachi mɨndən ganə divdi.